Saasaiti ayaan hae leikha zirte hii. Kantaan apoi morle meini. Tundna hae leikha zirlauzan. Na thok turkokan hungaila watatakin leikha kan zirlauzansu nikina. Kantaan ahar sado na kafan leikha zir hitu. Saasaiti ayaan tunlai apoi morle meini. Bisnesna hung pangaazansu leikha zirlauzan. Apoi lo maze hae doktor, ingeniear, benga, benga kanta thoktear. Txula ayaan zo leikha zir txulani a hafan kaini leikha kan zirlauzansu hae temna thok turkokan hungaila watatakin leikha kan zirlauzansu nikina. Kantaan ahar sado na kafan leikha zir hitu. Saasaiti ayaan tunlai apoi morle meini.